ریارو سوپ بولے تو لوگ سمجھتے بس ڈال سبزی نمک مرچی اور ہو گیا لیکن اصلی مزہ تب آتا جب سوپ میں تھوڑا ان ایکسپیکٹڈ آئٹم ڈال دینا بولے تو نارمل <hesitation> سوپ میں ہوتل سوپ بن جاتی۔ سب سے پہلے فروٹ <hesitation> ٹرائی کرنا، ارے ہو بھائی، ایپل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، مینگو کی پیوری ڈال کے بولے تو اکدم سوئٹ ٹینگی فلیور آنا مست۔ دوسرا <hesitation> مسالہ گیم، دوسرا <hesitation> گیم کیا بولتا، مسالہ ڈالنا؛ نارمل مرچی اور نمک چھوڑ دینا، تھوڑا گرم مسالہ ڈالنا۔ تھوڑا چاٹ مسالہ ڈالنا، پوری تھوڑی چٹکی سیننم ڈال دینا۔ بولے تو اکدم ٹیسٹ مست آتا، اس کے ساتھ پروٹین کا جگاڑ کرنا: سوپ میں بوئل چنا، راجما یا سپراؤٹس یا دال۔ ارے میاں بولے تو سوپ اکدم مست ہیلدی بھی بن جانا نا۔ تھوڑا انٹرنیشنل ٹچ اپ دینے کے لیے تو کوکونٹ میلک ڈال دینا <hesitation> اکدم اسٹائل والا سوپ بن جاتا، پھر سویا سوس بھی ڈال دینا، وینیگر ڈال کے چائنیس ٹچ دے دینا اکدم۔ اور فینیشنگ ٹچ کے لیے تھوڑا روسٹڈ ڈرائی فروٹس، بادام کاجو یا پمکن سیڈز ڈالو تو اکدم کرنچی رچنیس ملتا، سمجھ گئے نہیں۔ ہاں سوپ بولے تو بورنگ نئیں رہتا، اکدم فائیو سٹار ہوتل کا الگ الگ مزہ رہتا۔